ببدأ اتعرف على جيراني اللي عايشين حوالين بيتي، واتعرف بعد على العمال اللي يشتغلون في الدكاكين القريبة، بكون اكثر ود مع زملائي سواء في الشغل او الدراسةوبعرض عليهم المساعدة اذا يحتاجونها